هي عندي تمنطاش ولاد خوالاتي و خوالي مي مشي قاع نشوفهم سوفون, كاين لي نتلاقاهم و كاين الي غي خطرة في العام نشوفهم و كاين لي مام هاديك خطرة تاع العام و منشوفهمش فيها